Lo que kauk nipem jay tutsu'un pus es pu karit snapet rapu tutsu'un rapu karit jay y jay rapu karit latse'eiñ pus rapu njaung saria ndung saria <noise> kari nguang pus rapu y tutut porque tutsun kiajay njaung saria sutujuat rapu kua tsu'u y rapu kari paiñ tutsun y pu karit ken ngunji karit snapet y kari kutsejeik pus rapu kua la'ey latsu'u kua la'ey lan'eiñ kari de balik karit jay rapu karit kjay kani kani de ken ngunjiu kutsejey de napu se stapau matu napu kauk paiñ latiun latiun bi'iat rapu karit de rapu karit kutsejeik porque se kua lamey pus ya kua la'ey lan'eiñ que tal ni kua mbu'u ja kua lu'uey l'eje rapu se kua lan'eiñ la'ey la'ey se kua lamey l'eje pus kua lanjau café café jay bien kjay bien male'ep café pos kujui si kua lanjiep pero se mu bumbu jay nimia kil'ie pus kutse kua labu xil'ie pero kjay kauk latiun rapu karit kiajay la latiun peuk se lakejet y rapu karit de makua nguljua es de kari labut rapu paiñ latiun ya kauk na'ey paiñ batiun y y tutut rapu karit kari bukuat ljua y karit de alacranes rapu paiñ latiun tutut karit lambut kjay de y pu karit latse'eiñ rapu es de la'uat jay latiun rapu kiajay a veces jay kua tsu'u karit sutjuat y tutut rapu karit porque nipep lamang kjay que lanjuat kunji kul'us. <noise>